E injo kanre-kanreangang a, nu bua-buahanga nu paka sehat a, nu ballo untuk ri kalea do pada injo mae kaluku ka apalagi punna pa toleki injo bede paka anu injo ere kalukua injo paka tangkasa isse paru-paru nakua injo dottoroa do ka attungku lampa injo paressa injo rie tau ku utte njo ri ruma sakik a nganu paru-paru na, na ri suro ri dottoroa nginung ere kaluku obat anu bede obat apasse injo do <hesitation> e paka haji anu do <hesitation> paru-paru njo todo anua njo bonte'a injo-njo, injo bonte'a nu <hesitation> biasa ri lamung ri kokoa do, biasa intu ri pa'rurungang i batara ri lamung injo bonte'a injo <hesitation> ballo to injo bede bonte'a injo anu paka naung rara apalagi ka punna biasaki nganre nupaka tinggia rara pada injo mae daging, e bonte' a injo bede ballo nakua tau a do dottoroa pole <hesitation> ka punna tinggi tekanang raraiyya bonte bede ballo ri anu ri kanre.